Seerdi ñaamdu remaandu tawa waɗata porodi hay huunde kañum e ñaamde waɗaandu aggere, porodiiji goɗɗi ko ñaamdu ndu alaa porodi ɓuri welde, ɓuri moƴƴude e cellal.